أول شي عشان تسلك حوظ أو مرحاظ يعني في كذا طريجة أول شي سلاكة، تدخل السلاكة في فتحة الصرف وتدورها بجوة عشان تكسر الانسداد، ثاني شي ممكن من خلال صودا الخبز والخل بتصب كمية من صودا الخبز معاها كمية من الخل بعدين بتصب فوجها موية سخن ماية ساخنة، الخليط هذا يساعد على إذابة الإنسداد.